Bo ipu'ua, bo ipu'ua pita bisio ato'atorohe roo'ore aitee'oa, asu'ee, pakaabu roga'a pakaabu sa roari bo bo raata'oro siro- haariboo. Oru oira roga'a eipa'oo a ato'atoabaa, oru oira. Hioko'i bai huku'oepa rogaa oru agaarei bisio, aru uka roari sirobohara, aru aitoko roga'a ku'uku'uara sirobohara. Eipa haerebaa aitoko, oru oira a siro- haraabohara. Hioko'i huku'oepa aga'ire iisio pita huku'oepa roga'a ia iisioi kasibaa, roirarei teera'a- haaraahara roga'a hioko'i, oiraarei teera'a- haaraahara oo'ore bo betekaa'oro aitoko. Hioko'i bo riirii'ua, sa bisi aba- haa'ohe roga'a oo'ore, eipaareha, bo raata haia, bo raata'oro a riiriireupa sa o siroau oo'ore bo raata hori husi a riiriiha pita pita riiriiroeaa sa o siroao oo'ore bo raata'oro. Hioko'i oru agaarei roga'a a bisioepa bisio a siopi'eaupa ii'oo bo siro'oo bo raata'oro haia bo hae ro'oro roo'ore aitoko.